Alura ën me pais a le persun-e a i pias guardé ël balun, la pallavolo, la cursa a pe e le curse ën bici e d'aut sai pa